Natao moa ñy hohony<kôkôrikôoo> marañitsiny ñy voro mahery: -Hangalarany ñy sakafo ho haniny. hiarovany ñ'ainy avao koa aminy ñy fahavalo manafiky azy hialy aminy ;nataony koa hikolokoloa ñy fianakaviany. ñy tarànany zay.